Go'shtni muzlatgichda saqlash eng yaxshi usul. Agar uzoq muddat saqlaqmochi bo'lsangiz uni yaxshilab o'ralgan holda muzlatgichda muzlatib qo'yish kerak bo'ladi.